Mixing tiamna, til tem tiamna hitu. Mixing tán bok le kan omnakóvel, le kan tsevel, le ramstate, tingúngte, taite tán engkim tanyan kan chatna tóra kan manchang kaite ina tóra bekini. Tó kan til tiamna tó engkim <hesitation> kan mang tea tó tó til chui tiamni se, til seam tiamni se, lókan seam tiamni se, khumte, engkim seam tiamkha. Mixing tiamna hitu kan ngay boi moin kan lut em em tóra ane. Se tiang bok chan til dang song song, engkim fon peng te pon mi, le dewa om, kan chung te, kan chan te biang nan te khan, kami mixing tiamna ngay meikha kan lau mang ane, se lang chan kan lut tiam em em a boi mo ane.